Ave... pa desfrutal dun viagi i qu'aigan los menus imprevistus possiblis, ai que praneá-lu tó mu bien. Endispués de decedil el destinu i las parás que te peta de hazel de caminu, precura sitius curiosus pa resolgal o vesital. Endispués, mira qu'el tu cochi estea en güen estau: nivel d'azeiti, rueas i gasolina. Tamién es precisu d'apreparal las vías i descargal mapas o pogramas pal mobi pa no perdel-si. Enllena la tu maleta con ropa cómoa i aparenti sigún delos pranis que tengas, i avía una morralina con una poca de comía i bebía pal viagi.